Mening oxirgi yegan narsam qayntilgan tuxum edi <hesitation> uni tayyorlanishi juda oddiy <hesitation> bironta idish olinadi va unga qaynagan suv solinadi. <hesitation> Idish albatta biron narsani qaynatish yoki pishirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak va shu suv solingan idishga tuxum solinadi va u idishni <hesitation> olov ustida qo'yib qaynatiladi. Suv qaynagandan keyin <hesitation> yana biroz daqiqa kutiladi <hesitation> sababi tuxum <hesitation> ham pishishi kerak yani qaynashi kerak.